ना तू माण इततो टाईम मिला की मै बारह जावा जार स्मन्न लवा। म्हारा बाउजी होया करा है जका ही भर जर्र बज्जर ऊ सामान लाया करा है। बा महिना ऊ महिना एक सामान लाया करा है। महिना में तीन-चार गोता कोण नक्या करा है बा हमेशा सबरो सामान एक साथ लंन आ जावा। जितरी माना चाय पत्ती चाहिजा जितरी माना शक्कर चावा उत्ती बा लंन आ जावा है। बा एक महिना रो सामान एक हाथा ही लंन आ जावा है जो एक महिना पूरा हुया बाद में ही सामान लंन आया करा है।